Omu myaka ikumi naaba nkiriho, niinyenda ngu nkuraakuranye ebindikukora nke- nke- eby'okuhinga n'ebyo n'eby'okutunga reero mbikozire bibe bibe bingi omu- omu- omu- <hesitation> nyamba okite omu rujungu bikure, <hesitation> kyandema.